<hesitation> toetrandrandrô a Italy àby iô ndreky zen̈y, any zen̈y lera koa fa lera koa fa asara in̈y zen̈y an̈y, <hesitation> asara zen̈y ma- lera in̈y zen̈y ma- ma- malen̈y fo latsaka. Lera koa fa ririn̈iny ndreky mafana bòka iô maikimaiky raha jiaby. Miôvaôva koa zen̈y tamperatirandrô arakaraka tan̈y misy anao. Karakarahà zen̈y zen̈y an̈y. Misy lanezy koa zen̈y amindrô an̈y.